Koxuq ke taq kuj wrik xuq nim re q'iij num aq'ab' kuj kujwrik kujtaq kuj wrik rech j-oob' rech waqiib' <hesitation> oor kujchab'elo kuj wrik taq kuj woorqaaj <hesitation> ya kok aq'ab' i xuke taq qyek qiib' xuq aq'b' nima oor xuq kuj wrik i che kirb'an k'ri ri nim kuj wrik <noise> jroq kul qchaq'aab' taq kuj eek pchaak i si qal <hesitation> peor taq uj yaab' naad qrom kokik chaq'ab' hay paagr ya taq kuj wa'ljan tob'iiy k'o qrom i koj yab'rik si cha kb'i'xik ween re ri wraam chi chi qk'aslimaal taq kuj wrik amaan kuj wrik kepli ya taq uj yaab' kuj wrik ju k'eeb' oor ju oxib' oor a la melo wooniit kuj saqrik kepli kocha'chik i kek'ri taq uj utz uj kosnaaq kujwriik rech rech j-oob'oor rech waqiib'oor kuj wrik ya taq qyek qiib' kepli jun koos ku julnik nim aa mele chiil qwooch chikchi' kujjopnik pchaak sicha' woniit re ri kuj wrik nim ek're ri kwrik qanim aa nim kirb'an chu ri qk'aslimaal kep nk'i jun yaab' taq jun yaab' kwoorqaaj kwoorqaaj ri yaab' no'j taq xaq jun oor kwoorqaj ri yaab'. Ya ke ri' keri xaq jun oor kwrik njeel aq'b' a ya ri yaab' kepli jun koos ktzaj rka'ib'al che rmal kumo kir b'an deb'litar riib' kujcha' pur yolb'al moos amaan ktzjik ri k'ik'el ri yaab' qal kwrik e la jun taq kwrik a taq kuj eek a no'j mit woor ajwi' ya krik ri yaab' rech ke'b oor, rech oxib' oor, rech kjib, oor yak'chi ya ya <hesitation> kepli jun koos ya yax <hesitation> xtutzrik no'j ke qe taq k'o nima q'iij jnik'kuj ewooraqaaj xaq rech keb' oor oxiib' oor kuj worqaaj no'j kel qroom, kel qroom aman kuj yab'rik ab'i kelul q'aq' kelul rq'aq'il chikchi' kuj wrik nim cha'ri wraam nim nima kumb'al re wraam chi chi chi <hesitation> qk'aslimaal sicha'kimb'iij nim xkuj wruk xkuj woor qaaj tlore xaqin kook aq'aab' ni tambien xaq eet xtjiik aq'ab' qal peor ajwi' k'o qáxb'al tziij rii xaq ki'kaiqaaj kinka'yij wa ajk'lob' nodiiy ki' ka'yqaaj aleey i ruk' wa' kb'i'xik k'. chi' i ruk'wa' kb'ixik k'chi' amaan qach qatz nim kuj wrik i che kirb'an k'ri' kok yab'iil chu ri qk'aslimaal sicha nim wichilaal nim xkuj wrik kraaj re qatz xkuj woorqaaj kepli kb'i'xik nim qe oor xkuj woorqaaj rech qatz kep wuwe xkuj saqran. Wen uj utz xkuj eek priq cheek xuke ri yaab' kraaj tlo ri yaab' xtwrik qi'n rech k'omo tkaal xtutzrik kepli kb'i'xik pur yolb'al moos una recuperación cha' i che k'ri ri recuperación xtiq k'ol xkujjutzrik ruuk' tanto komo xkuj utzrik chimo ri ri <hesitation> kum re taq qa xkuj wrik kujel toont, kujel toon kum taq qal qatz chetlo juntlik <hesitation> kepli xkuj woorqaaj chikchi' paq'iij kepli xaq xtiq xib'jan qiib' i kun yaa jun koos kirb'an afectarr wuq jlom kirb'an afectar ri wraam wuq jlom nim ke'q taq ke'q ta <hesitation> nmaq wnaq ki'b'inik kepli kb'i'xik wnaq pur yolb'al moos sikologos cha' kek'ri kb'iij ri sikologos no'j xkuj wrik nim sino ab'es a chek'ri ri kb'i'xik kirb'ij ri nmaq taq yolb'al moos ri sokologo qaqatz xkuj wrik b'ieen i kun kujel ik'i toont xaq jun oor che xaq chechik xpee puq jloom aleey peor si xki'tyo'n tz'i' xaq chechik xtiq b'an la'chik i kuj yab'rik sich'anim re che xtiq b'suj ataq xkuj wrik a xtiq b'iij graica wjoow mi ti yaa ri jun q'iij chwa kini'wla' k'ajwi' xkin wrik aaxtok qrom ya xkujsaqrik oo qaqcheech ryolik chik i kop wuwe xkuj jul pchaak. Melo kq'xoj keq taq qwi' kq'xow keq taq qkweerpo no'j ya xkuj woor qaaj ya chwa'q naach ryolik ri' chik xkuj eek pchaak jun weet chik cha' nim re qk'aslimaal si qa xkuj wrik no'j más tlo qatz k'a xkuj wrik, wrik tod njeel ween entonces xkuj wrik nim rech k'omo utz ri qk'aslimaal.